Amin'ny ankapobeñy ny biby jiaby da tena mahay ny tompoñy. Da maneho fihetsem-po ko sy firaketam-po amin'ny tompoñy. Manahaky zay aomby vavy miaraky aosy vavy io da tena haiñy tompoñy. Tsy mañahy izy refa ny tompony iñy no eo da mitoboky soa izy. No fa tompoñy iñy manano- mangala roñono amin'azy iñy da mitoboky soa izy, da mañeky avao. Fa no olo-kafa tsy haiñy da mety hanoto avao izy.